أنا شخص شغفي بالقراءة للاسف اچا متأخر اچا من سنة أو سنتين، ف أنا بعتقد إني الكتب اللي بقدر إني اقراها في السنة ما بين ال- الثلاثين كتاب الي الاربعين كتاب هيدا اللي بقدر اقراه في السنة، اما عموما في مچمل حياتي عدد الكتب اللي قرأتها بعتقد إنها ما بين السبعين الي تمإنين كتاب.